Tsindrin-tsakafo nentimpaharazana maneran-tany lazaiko ny olona mba andramany ah, ohatra ireny karazana mofo mamy ireny ohatra ny ôperà, <hesitation> ny tarta ohatra hoe ny yaorta, ny mofo vita amin'ny sôkôla, ireny zao ah tsara be <hesitation> teneniko ny olona hoe mba andramo. <noise>